Pi grapiri na ‘mprisa prima di tuttu s’havi a valutari si chiddu ca si voli fari è utili e si li genti ponnu esseri realmenti ‘nteressati. Poi s’havi a vidiri si ci sunnu autri chi offrinu li stissi cosi di la to’ ‘mprisa. S’hannu a fari poi tutti l’incartamenti di liggi chi servinu pi grapiri la to’ ‘mprisa. Poi s’havi a valutari si ci vonnu lavuratura ca t’aiutanu nta lu travagghiu o l’attività chi hai ‘ntinzioni di fari. E’ bonu, infini, aviri qualchi cosa di latu, intennu di picciuli, pi fari frunti a li primi spisi senza scantu di chiudiri a li primi problemi.